Won e ñaamaleeje, ɗe moƴƴaani e ɓanndu. Ɓanndu jaɓataa ɗe, ko wayno kosam, ko wayno bofooɗe, ko wayno gerte. <hesitation>